Parshik aj color natieck pues sati de meawan tieck ajgajleck ñinsakult y atatuan wash chieck ajtatuan a sajaw at mi jaw pues ajleck anok tiel anok najñejey korrult anok najñejey llieck ñin ajleck meawan clas de ajonshiel, meawan clas de mbaj, meawan clas de anok piran <noise> aop shiel y atatuan pues aqui pajmot wesh anop ajleck najñe jan gun- gunmitimi mashow mandiow y atatuan ambiol natieck najaw de miawa lieck mien pues apajluck de que pues langumia apajleck muñie ñandiow y atatuan natieck atokey aj <noise> ajreck este bandet ajleck este no piran natieck ambiol para que ñipelan majaw de que najñe jan ajlecaran ñin anok ombiem aran de que ñipelan a veces anchom ombiem de color cam porque atokey atkif de que ajleck paz. <hesitation>